Cwii tsjo̱ꞌjñom mati majndye joo yuu na cwiwilꞌuenaꞌ ndoꞌ majndye nnom chiuuwaa cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ juunaꞌ, tsjo̱ꞌjñom majndye nnꞌaⁿ cwiwilꞌueeꞌndyena juunaꞌ quia na cwilatcwiꞌnaꞌ yuu na macoco cwii tsꞌaⁿ cwilantyjana juunaꞌ ndyeꞌyu joo naxeⁿꞌ juu tsꞌaⁿ na macoco mati tsjo̱ꞌjñom majndye joo majndye chiuuwaa nnom na cwiwilꞌueeꞌndyo̱ jaa nnꞌaⁿ juunaꞌ. Mawilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ cwii tsjo̱ꞌjñom cha wjaantꞌiaaⁿꞌaⁿ aa ya cweⁿ liaa chꞌa na wjaantꞌiaaⁿꞌaⁿ aa teicjoo xqueeⁿ chaꞌ na wjaantꞌiaaⁿꞌaⁿ aa tjaꞌnaⁿ na cuaaⁿ na ñoom nnoom, tsjo̱ꞌjñom lꞌuenaꞌ chaꞌ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ chiuuwaa waaⁿ, tsjo̱ꞌjñom lꞌuenaꞌ ee na mateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ na maljeiiⁿ chiuuwaa waa na matseixmaaⁿ juu xjeⁿ na mantꞌiaaⁿꞌaⁿ nnom ñequio tsjo̱ꞌjñom.